Ny isa sivy da midika fahatateraha farany zay gnisa sivy da gnatsaiko ao voalohany la vo mieritseritsy anazy iaho o da ny voalohany farany raha voalohany farany zany zay gny zay gny atsaiko ao voalohany vo mieritseritsy isa sivy iaho